Mum mĩ saki gũ iben num urhahadi mun ku fɛnum mɛn binkutsu num kpuha za hu we kpo nu mum ka ku dze sarh mĩ nĩ gũ ubgu ku num wuha va wu we kpo nũ mum bin kutsu abina kase <noise> unum ku wosha azhem nukpo num kuwa mĩ kĩ kpɔ ivangã <hesitation> iri arherhu num akarharha, num kuwa nu kpɔ mĩ ki kpo ivangã zĩ dzowe igang ru num ivang yo ma, mĩ mba si nggum iker yormum <noise> nu num ihwenggen nggetsu mĩ ngɔm num ku dzowe igɔng num mɛn ivang yo ivangã ni yo ngɔ ba be korha saki ken ngge ngɔ ki korhungã kuma nũ num kpele ha ngɔ ikpoɔ ugarh ku korha bin akarhãrhã dzowe ivang ngo nu num. ivãng yɔ ngɔ ba zĩ gũ ambom ka tɛn amɛnãngɔ gũ arerhunum ka tẽn amɛnangɔ gũ arerhunum ka tɛn amɛnangɔ gbuba nggu abɔ ngɔ ku dãrhũngɔ gbuba nggu mbɔ nuku abina kase arɛrɛ ngeya tsu nĩ gũ ĩbɛn num kuha ivang yɔ ikei ngɔ yeba abo zĩ wei abɔ nũ nyã abinakase <hesitation> abɔ saka kpo garh ku zĩ itsen za hwei andɔkambɔ na yeba andɔkambɔ ngeye itsu mi nggu ĩbɛn num kpuha. Mĩ yisa kpo nĩ dũ age unun kpu wɔɔla azhe num rahadi ivang yɔ ngɔ ba shiɔ nũ bin ku korhe ngɔ nyã abo saka za sei ivang yɔ zĩ gha bin gha nĩ ya wanĩ dosu awɛrhangɔ ba gha bin gha ni ya ngɔ imum yɔ itserh si ikɛn ngge ki korhungã ngge tsu mĩ gũ ĩbɛn num rhahadi ha akarhãrhã. mum nu awɔ kinch mĩ ngɔm arherhu ighar akarhãrha ~ arherherhi ighaw ha ja ba tsi nĩ ivang iyɔ mĩ nĩ gbisha arhũ kika zĩ ighaw mẽ saki kei ighaw ikei bɛn ivang si kpang ĩdzurh bin ĩban mɛn ib-vang yɔ mɛn dzurh mɛn tsia nĩ vang yɔ arherhi mesa ma shike ra mɛn mɛ mɛn mɛn baki nya azo asoke nã nan akase mɛn ki borhe imesaha teng nu kpomɛn bɔrhe imesa teng nĩ ndzurh tsĩndĩ ibamɛniya mɛn bai ba mɛn ki varhe abin mɛn zĩ ighaw nũkpɔ nĩ mĩ nĩmĩ mɛɛ kɛi nĩ mĩhã mĩ hwem nũ ghwerham mɛn kinĩ kei urhɔngã ko mɛn kindzurh mɛn kpɛ ba dze sarh amɛnamɛ nahu mɔha Nĩ korha kiya ngã ba za tsĩyã nĩ vang yɔ mĩ hwɛng gbisha atɔ mĩ gbisha atɔ arhũnɛ num kpo mĩ bei dze ighaw num kũ vaa mĩ kãĩ ato ha si kpang akoi ke mĩ ngge mĩ ki kaĩ atɔ mĩ kãi atɔ koi ke atɔha ka koi mĩ jerh atɔ sivirhi dika nyin atɔ so keketake mĩ nggũ ibɛn akiya mĩ vĩ virhũ idi ki vaa atɔ so ko kekeketa ke bĩnã vi tɛnãmɛnãm mĩ ge ai har ki hwɛng rũn atɔ nukɔ? Mĩvĩ zĩ virhi idin tarr ngã so keketake nũ idin tarrha nɔ cɛ atɔ karhɛɛ wunu fɛnnã ki zĩ virhi cɛ ngã adɔsa cɛ nĩ vanghã kĩ zĩ gba ifu mmbei shiba atɔ nũ ntsĩm wua mĩ ki tɛrhã atɔ mɔ ishi ra di ba icibara atɔ ivangã nyĩn ikon ra cɛ di so urha kpĩyam inyem kishoo nũ nggu atorham kpĩ akarhãrhã mĩ tsui avum kũ tser ka idze cɛ ungwɛmɛn ngã kũ tser akũ amɛ ka ighuwam ka ighuwam urha ku nĩ kpiyam mĩ kũ tser kai idze dikka ghwiya ngge wo mĩ kpe me wo mĩ kpem Mĩ kũ tserha kai zĩ nga ghuwa amɛ cɛ ra zĩ rhim cɛ mĩ zĩ sei, sei dɛ ciu akpe nu ura ku kwarhe kwarhi iyɛm kpi asum nggu itsum mɛ ki sei dɛ nĩ ngge qɔ mĩ kpem mĩ debu tsawo ngge amã anyã mĩ nang? Utsaha ge ngɔ inangɔ mĩ debu tsɛrh wɔ utsɛrha gũ vom akarhãrhã nũ bin ki nĩ deba ngã ngã ge ngɔ si nangɔ mĩ nyã bina daa amɛnam sosai mĩ seimɔ nĩ mĩ sei mɔ mbɔ dzisam agɔu dzisam agɔu ba kere abokum ba kerhe kaba tsĩa nĩ vang yɔ mĩ kĩ mbai kerhe imãã cɛ irhirhi ighau adzeke ra amɛnam arherhi atang abou dzeke rz amɛnam mĩ woi kum ifɛrhi yiha mĩ furha mɛnam furhi ba ni ya arherhi imesa mifurhi tsim imesa kivi tsim imesa num ayikam kivi tsĩ imesa dĩ vaa bvurh mumba dze azeya nĩ imesahã ki mãã mĩ bei imesa yɔ vĩ zĩ num yika ngam mĩ zĩ si wem nu bin bou mĩ zĩ imesaha zĩ kpom igha ngbashe num atsurhanga atsĩndĩyã akarhãrhã don sin diya akarhãrhã anegɔrh yika mbɔ akrhãrhã num kĩzĩ num si wɔi kam kiyi kami mbei dzowe itsũwã duk bin kpi ku si yika kɔ ngɔ Ngɔ wɔi we ubin kuha nũ ba korhu bin kpi kai yika ngɔ ivang yɔ ire ihwesha bin nuku abin kɔ kasi weke ru tsindi meln woiwe nĩbai kpɔm arherhu nũmnĩ korha abin akirkɛ kai yikamɛn ivoi ivang yɔ kasa kɛna nerha ibei bin ku kam ngã dze voi bei binkpi kawu ku kam ngɔ ngge tsu mĩ dza dzowe itsũwã da mĩ dẽ arherhu ighaw imesa yia mĩ ki tsĩ bai tai nasi korhũm bin mĩ bei yisa mɛ agwɛdzɛm nu ku awɛrham mɛn neke ifɛrhi yɔ yirye ki kɛn ge mɛm izĩ na su ni korhu binkpi kai yisa yika mɛn dã age mĩ nã dɛ ighaw mĩ sidei korhum abina kɛrhɛ mĩ ki nikorhungã bin kiya ki wɔiwe isha ketsu mĩ dei tɔ itser ngu abina kɔ num kuma daga yika mɛn kini kau akpai yisa ngã ge ge icita mɛn gamɛn yisa ge ibɔɔ nã bin akɛlɛ ngã nĩ dza mɛn ki nĩ kau ngã mɛn ba ikpo ikpũwã mɛn nĩ gbashiya ivĩvũ ibvũi bvũi ikpũwã igɔigɔngãgge abo ibvuĩ ku yɔyɔki Dɔsu nguwa yende ngɔ ku bei ngã we abɔ bvũi ya ngã ku yɔ yɔ ki gɛ ng daka sur abɔ bvui ngã ingɔigɔng ge ra ngã saka tsu ngã igɔigɔnga gge mɛn ba bvui imãã ni vang ki kaba mɛ kaba tirhi ba za tirhu mbɔ nũ na mɛ ki ki nvaa abo dorha za tirhi na mɛ ki ntarr mɛn ba mɛn bai kau man zĩ kaba ni mĩa mɛn ni gbashiya fifui anangã fui nggu kpir fui nggu pkirh nĩ dziba anangã wuku gwegwegwerh ngɔba zĩ ki kaba ngɔ kau gũ bɛn bɛnawɔ mɛn bai fui anangã imãã za saku we amaa anangã kishoo ivang kise mã saka za goi atɔ ki nasara za saka mɔ na dɔrha kau mbɔ ba zĩ kaba mɔ mbɔ zã ba kau na tsuiwe ci tsuwe ibɔɔtsuwe ibɔɔ na kau atsirhe na nĩ kau nĩ haĩhã dziu dziu dziu har mbɔ za kau ibɔɔ hã mãã mbɔ ba za kau amãã na ku abɔ gɛrh ayerhe abo nĩ teng akpa dɔsu gũ binkpi ngɔ ku kpo ifitem abo gbɛrh ayerha cɛ dɔsa tsire icita nã abĩ ngã fɔme arhege imanĩ num arhege abin akase Nĩ vang anaĩ dɔrh ba inai ba dɔrhi ba cɛ ayerhe anɛ ngã kɔm abina kase nũ mbo taki ayerha ba vɔɔ ngã dzirba wu atɔ nũ icita baya mbɔ korhe nimĩhã icita ba imɛrh imãã kawei abo saka kwerh mbɔ sasi kwerh mbɔ ani zɔng nũbou ba kwerh agou bĩ hĩ ngã za rhege wahala zong basi kwerh mbɔ ngã saka tomũ nyã yerhu zong karhãrhã zizong ngã mbɔ ba zong icita ni seng mbɔ dɔsa kũ atɔ aibi nasara za kwerhe na gbish ngã kwer na gbashi ngã cita. bani seng ba ikɔɔ tsingge na nãng akase abɔ saka za tirhũmbɔ sim bɔ ngã nu fɛɛ wu tɔrrha abo saka nĩ sĩm nũ fɛɛ wu sokka mbɔ ba sĩm mbɔ ibɔɔhã ayata terhe abɔ ngambɔ asaka goshe ki sumã abika simane mbɔ ba asím ayata saka sim ayata ngã tɛrhɛ nga ba koingãmba kũ aza goshe abo ngambo agoshe ki sumã abo ngambo saka tsirhe ra abĩ ngã wua imɛka ivaa mbo dorha sĩm mbɔ ba korhe nĩ mĩ hã bɛn nerha nggu yende ngã bei korhabingã. Ivang yɔ kamã mɛn bin kawu kawerhu bun kawu mbɔ kabe korhe nggu imang mbɔ za sĩm ifitem za goshe ngã taka wurhi imang. kuma ibɔɔ hã yikangã mɛn ra dũ karhãrhã na dũ kawu nukɔ saka tsu mɛn ki sisaki goshu kumen ubin gha ki rhɛirhɛ mɛn nĩ goshe ĩbɔɔ. hã nĩ kpo imãng ikorha abin rherhe nã ke dzi goi abina ka fũ yira angwɛ mbɔ zĩ imesa akorha abinaka se ngɔ ba dɔsu ifɛrha iyɔ dĩ ku kau ibɔɔ ha asiwuwa ubin kuci akwei nyã ayerh domin mɛn kiba imerhũmɛn mɛn siba nyã mɛn ayerhunm ngã, ngɔ ba bei kau ibɔɔ ngɔ ibasu bou tsiyɔ nĩ ibɔɔ tsĩyã diki sɔkka sɔkka. nã vaa ngɔ kuna de basa bou ngɔ bvui ngɔ. tsũi ngɔ kau ngɔ zɔng ngɔ sĩm nu rɔi ngɔ sĩm nu yah ngɔ sĩm nu tɛrha ngɔ korhu serhu se itserha rhɛrhɛ nangge amã ba ba tsĩa iyorh ngɔ mɛn si nyã mɛn ayerhnum ngã binkutsu ngã saka dza ngã mɛn gbɛtu imang akarhãrhã nã aska yika mɛn na dĩa rhɛrhɛ nã ke ngã tsũ mɛn gũ ĩbɛn ikau wɛrha nɛ amãã bin idamɛn cɛrɛ irhãrhã ki ba itsĩyã. Itsu ibɔɔ hã ikpe nge abika wuna nge cɛrɛ si kpang arɛ mbo ibɔɔ mɛɛ dɛ itsesa cɛ si wumbɔ bika ibɔɔ ha cɛrɛ binku irhu rhã kiba tsĩ ifɛrh kinge ibɔɔ mɛn fɛnu num ngã mã. daka furha dza mɛn ibɔɔ hã ubin akarhãrhã cɛrɛ mɛn ki shimɛn na ngge mɛn kinĩ goi abin gha mɛn ni gha abin ubin kutsu ibɔɔ ha shinge